أنا بفضل العيش في قرية بفضل حياة القري والارياف عن حياة المدن ليش ؛ لأنو ببساطة هي حياة بسيطة هادئة خالية من الضوضاء و المشاكل ، ايضا تجمعك علاقات و روابط قوية بين الأهل و الجيران علي عكس حياة المدينة الضوضاء المتعبة ، ف بالطبع حياة القرية أفضل و أهدأ و أتقي.